Yaiparavo kavita mbaera yauvaera, esa oimeko amogue ñane <noise> retara reta <hesitation> imbaeraji vae mbaeti ma mbae, mbae mbae jou, jou iño jaeramo ikavi yaparandu kavi mbaerako yauta jokuae ara.